विशाल श्रोतागण छन ऊंकी समणी पस्तुति दिण्यूली आत्मविश्वास बणै रखण।।विषय तै सरल और स्पष्ट रूप से पस्तुत कन। भाषण मा प्रभावशाली भाषा और आवाजो प्रयोग कन प्रासंगिक दृश्य सामग्री इस्तेमाल कन और श्रोताओं सवालों तैयारी भी कन।